<hesitation> Manampy amin'ny fitehirizana sakafo ny fangalana rano satria, maina izy an, mitsika rano iny an de sy voraka izy, sy voraka sy izy satria efa sisy rano koza, fa raha ohatra izy mbola misy rano fogna an, de malaky simba le <hesitation> anona amin'iny.